مماانا سويت شي إذا عرفت وش هي يبغى الناس مني، أو <hesitation> ماب- ما راح تتعب، ما راح تتعب غير أكثر، يعني إذا عرفت الناس وش يبغون منك، أما إنك تنتقل فورياً، هذي إللي ممكن تفيدك، أما إنك إذا بغيت تعرف الناس كلها إيش تفكر فيه، ما راح تستفيد شي يعني، راح تظيع وقتك ومجهودك، وحياتك عالفاظي، ما لها لازمة يعني، أشوف الناس على طبعهم أحسن ما تشوف إللي جواهم.